Nfung na ari ekpa-ntime nyam. Nyen-ni enyi ka mba ekpo, abak na abanghe. Ehni na ari-ajena abak nki kuk eeeh, ba-yennun ofung. Ofung ojen-ta-ta ta osi ka ayip ekpo. Wut chen-chen ma ehri ejen na ka mba etaghe. Mbi-fenne otem-njim oruwa, mbi eyene ka-mba, mbi na ebinghe se mfung, mfung na affanghe-a-ching oyiam chen-chen ka ngun.